ͻba no dɛ abaɛfor ntentan a medze ridzi dwuma wͻ m'ahomatromfo no do no nnyɛ edwuma yie a, mibedzi nkan ahwɛ dɛ deta wͻ ahomatromfo no do a ͻba no dɛ deta no wͻ do nso ahomatromfo naa na ͻnnyɛ edwuma, mobͻbͻ mbͻdzen na biribi a ͻyɛ dɛ wimuhyɛn no a ͻda ahomatromfo no do no <noise> medze me nsa abͻ do ma asͻ na ͻasan edum. Sɛ meyɛ no dɛm wie a, megye dzi dɛ deta no bɛhyɛ ase ayɛ edwuma bio.